الموبيلات والتيكنولوجا المتقدمه الزياده عن اللزوم زي ال- الريبوتات ليها عامل سلبي كبير اوي علي المجتمع زي -مسح العقول-بتتحكم-في حاجات كتير جدا مينفعش انها توصلها في وقت-وقت من الاوقات عمتا <noise>